Isɔkka utũĩ nu utũũ, isɔkka nutuĩ na utɔɔva, isɔkka utuĩ nu utɔrhɔk, isɔkka utuĩ nu utɔɔrha, isɔkka utɔɔva, isɔkka utɔɔva na nying, isɔkka utɔɔva nu avaa, isɔkka utɔɔva nui ataar, isɔkka utɔɔvanu anaã, isɔkka utɔɔva nu atɔɔ̃, isɔkka utɔɔva nu utuĩ, isɔkka utɔɔva nu utɔrhok isɔkka utɔova nu utɔɔrha, isɔkka utɔrhok, isɔkka tɔrhoƙ nu nying, isɔkka torhok nu ataar, isɔkka tɔrhok nu anãã, isɔkka tɔrhɔk nu atɔɔ̃, isɔkka torok nu utuĩ, isɔkka tɔrok nu utɔɔva, isɔkka tɔrɔk nu utɔrɔk, isɔkka utɔɔrha nu avaa, isɔkka tɔɔ tɔɔrha, na ataar, isɔkka utɔrha nu anaã, isɔkka utɔɔrha nu atɔɔ̃, isɔkka utɔɔrha nu utuĩ, isɔkka utɔɔrha nu utɔɔva, isɔkka utɔɔrha nu tɔrok, isɔkka utɔɔrha nu utɔɔrha, una kugɔnga nying.